E leydi Sri Lenka, un heɓaata taagu goto mo meɗaayi nataa janngirde, ngam non yimɓe ɓe leydi ndin fuf ɓe jangowoɓe woɓɓe maa ɓe modiɓɓe ngam ɓe janngi.